A Italia any zany, ny sakafo fototsy ny ponina ao ô da ny pasta, ny pizza, da ao koa ny risotto. Io da miaraky amin'ny menaky oliva, vôtabia, da misy koa asindreo frômazy parmisiano reggiano